हमारा देश में ड्रोन को इस्तेमाल करना सही चीज़ है। क्यों कि दुश्मन जामा चिपना है, जामा बंबना है, उन्हां ड्रोन से आपको कहा किता चुक्ले थे और कहा किता आतंग्वादी थे। उन्हां ड्रोन से आतंग्वादी कभी मारी सके, वो काम अस्सी समता है। एका ले का एकी ड्रोन से जाज़ कल यूद्ध हुई रहा है और आनिवाला टाइम मा ये सेनना को काम कम रही जाएगे। और ड्रोन से यूद्ध हुईगा, क्यों है कि वो काम एका आदमी अदमी मरतो न। कोई नहीं मरतो, ड्रोन से तुम काम टॉर सेदका, चला आ द्रोन से मारी रालो।